تمام راح اذكر ثلاثة ارقام واجمعها واقول النتيجة طيب خليني اجول خمسة لإنه رقمي المفضل وعشرة وخمسة عشر مجموعهم بيصير ثلاثين يعني حسابهم سريع وسهل